طبعاً عندي لعبة أحب ألعبها لما أكون بروحي وهي Stardew Valley هاللعبة تاخدك لعالم زراعي وتقدر تزرع وتربي حيوانات وتبني مزرعتك، لما ألعبها أشعر كأني أعيش حياة ثانية، الموسيقى فيها تهدي الأعصاب تقدر تسوي صداقات مع القرويين وتكتشف أماكن جديدة وكل يوم فيه مفاجآت ومن أحلى الأشياء فيها إنك تقدر تختار كيف تقضي وقتك سواءً بالزراعة أو بالاستكشاف حتى بالذهاب للمعارك مع الوحوش، اللعبة هي تنسيني الوقت وتخلي قلبي يفرح.